نتمنى إنها تكون عندي مهارة وحدة، هي مهارة الطيران، <hesitation> مهارة جدا حلوة، تعطيك ب- بشعور بالحرية وتجدر توصل لأماكن بعيدة، بسرعة ديما <hesitation> كنت ديما نحلم إني نكون قادر عليه، طيراني كيف سما <hesitation> زيي زي الطير، الحج شعور حلو، شعور يعطيك بالحرية وإنك إنت جادر توصل المكان إللي إنت تبيه في أي وجت- في أي وقت.